Kô fet- fafantarako ananjy rô tsy afk mifampianatr zegny biby samy biby e. Zare bôko rô- vôlôhagny malô zare tsy mi- tsy afka mivôlagny e, am fomba akôry mô no aha afahanjare mifampianatra raha? <hesitation> Magnano karahanjegny.